Ei- inile waka tongi mtaa ngive kundi shule mpaka vile tewawa kwale nkufundisha akamfundisha fo- foka isabu mpaka isoma kitabu cha chaste cha tanasa ambapo fila kifo fitabu fyofyo ngamaye soma basi ngamaya nkamale shure tatakwa kin kamara shule ngila muungotanga anza darasa la kwanza angetimia apatane na enzio ngima shule uwe mana mwana eti miaka ishirini ama nanze merana ngeroro kunuati lakini iningile mashule ngete miaka ikumi na mbiki shava nave maua lita mmema we vata, enzio kabisa kutowekolia maana ema shule temiaka ikumi na mbili fo lakini ini ngule mnagimumu mutashumu pama akanijia ifeuli mashule ngambia ye kainjia tata fineto uwezo weuk kamata mbili navia faa kweto uwizo vo kngia basi uwe ka miaka ikumi na walikwe. Na ngile nyama mwaka ikumi na ngalikwa